Par nare rchigalz rucka gunche cun zëty, gula nuvez gaza cun záh ga zy xten-xten ra, raza bel ni gunche, valna rninu za gidy vali rap rama xilani, zëty rnia zacka, záh ni cka tëxma, rxiu ni par gunu freir lá rama, chin nix zaru rdaw ni rapni sabor, bueno aun que si záh ah nixni somen como que cuch casi queity rchiglasiasa cuch pur gazi ni pero nix gani-nix gani.